<noise> Wayne jam bandu na? Noy comri? Noy kuude? Useni mi ɗo dabbita kuugal on, mi waawi lootugo limse, mi waawi luutugo tasaje, mi waawi defugo. Ko mi waaday jutta ba mi yiɗi haa ɗo ma be baanga am on anndi to be baangi am min ma mi joogay asiri ko be waadata tan mi nana. Min ma mi waarti jaruma, to mi hebi to mi hebi o baangi am ba nanan ko be noodata pat.